gott kvöld og velkomin í Kastljós bólusetningar barna hafa verið talsvert til umræðu að undanförnu eftir að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði til að þær yrðu gerðar að skilyrði fyrir því að börn fengju leikskólapláss í Reykjavík skiptar skoðanir eru um þetta mál og hversu langt eigi að ganga til að tryggja að foreldrar láti bólusetja börn sín þar kemur tvennt til færri foreldrar láta bólusetja börn sín nú en áður og

hafa skotið upp kolli í Evrópu að undanförnu hingað er kominn Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir velkominn já takk fyrir þú þú hefur yfirumsjón með bólusetningum á Íslandi hversu algengt er það að fólk láti ekki bólusetja börnin sín ja við gefur út skýrslu á hverju ári um þátttöku í bólusetningum og ég held að maður geti sagt að almennt séð er þátttakan góð hér á Íslandi það eru hins vegar nokkur aldursskeið við höfum áhyggjur af

tólf mánaða átján mánaða og fjögurra ára þar sem þátttakan fer niður undir níutíu prósent og við viljum gjarnan ná henni upp en það er alls ekki neitt slæmt ástand í gangi hvað varðar þátttökuna nei hvers vegna er það áhyggjuefni ef ef niður fyrir níutíu og fimm prósent þetta er dálítið mismunandi eftir því hvaða sjúkdómum er bólusett gegn við viljum til

ná bólusetningum upp undir níutíu og fimm prósent og ástæðan er sú að ef þátttakan

dettur niður of mikið og þá er hérna hópur af börnum sem er þá geta komið upp svona litlir faraldrar en ég held að þátttakan er alls ekki það

við myndum fara að fá hér einhverja faraldra við gætum séð stöku tilfelli en staðan er ekki eins slæm

rætt er um í fjölmiðlum núna nei en það hefur samt komið upp eins og í Svíþjóð og svona er talað um að já vissulega hafa menn alls staðar áhyggjur af þessu vegna þess að mislingar eru mjög smitandi og þess vegna þarf þátttakan að vera

góð og þá getum við fengið svona stöku tilfelli en við höfum ekki fengið neinn faraldur hér nei en þetta er hættulegur sjúkdómur mjög hættulegur eða getur verið það flestir sleppa nú vel frá honum en dánartalan er kannski einn af þúsund sem getur eða í þessum sjúkdómi og svo eru aðrir sem geta fengið skaða eftir sjúkdóminn þú ert

á móti þessum tillögum borgarfulltrúans sem við ræddum um að gera þetta að skilyrði fyrir því að börn komist inn á leikskóla er ekki ágætt bara að beita hörðu til að hvetja fólk til að fara í þetta ja ég fagna náttúrulega þessari umræðu og áhuga allra á því að reyna að auka þátttökuna eins mikið

þessi leið sé ekki alveg rétt við höfum verið að benda á af hverju tölurnar eru ekki eins háar og eins og við vildum hafa þær og

við erum ekki að fást við foreldra sem

eru á móti bólusetningum þetta er svona kerfislegt

og hlutir sem við þurfum að laga en ekki að fara í einhver slagsmál við foreldra Finns mér hvað er það sem er hvar er pottur brotinn í þessum ja það er tvennt sem getur skýrt þetta svona lágar tölur í fyrsta lagi er það að

að koma með börnin þetta er aldur þar sem börn eru veik og þau mæta ekki í öðru lagi þá gleymist stundum á að skrá þetta inn í

ákveðið vandamál frá þjóðskrá um það hvaða börn eru búsett á hvaða stað allt allt þetta stuðlar að lægri

að þátttakan sé meiri heldur en heldur en okkar skýrslur segja til um já og kannski meiri ástæða til að beita heilbrigðisyfirvöld hörðu heldur en foreldra þessara barna já það finnst mér en Svíar hafa gert þetta og það eru fleiri lönd sem hafa farið þessa leið að gera þetta að skilyrði að börn séu bólusett eða sem sagt að maður eigi að geta sýnt fram á það foreldrar eigi að gera það til þess að fá til dæmis inn í leikskólum er hafa þetta sem hvata og þetta sé bara eðlilegur hluti af af ungbarnaeftirlitinu ja það eru ekki margar þjóðir sem beita þessum úrræðum svo ég viti til þetta hefur talsvert verið rætt á sameiginlegum fundum með Norðurlöndunum en ég held fyrst að við þurfum að laga okkar ástand áður en við förum að svona snúa okkur að foreldrunum sjálfum og beita þau hörðu mér finnst það eðlilegra ef að hins vegar þátttakan fer að

niður og og foreldrar greinilega vilja ekki mæta þá finnst mér

þá ætlum við snúa okkur að öðru árvissu vandamáli í dag er miðvikudagur í lok ágúst skólarnir byrjuðu í síðustu viku og það þekkja margir hvað getur verið hræðilega erfitt að koma tilverunni aftur í fastar skorður eftir margir krakkar hafa vanið sig á að vaka fram á rauða nótt og sofa frameftir en nú er það harkan sex að mæta eldsnemma í skólann á æfingar og í tómstundir svo þarf að læra heima maður þarf að helst eiga einhvern tíma fyrir vinina og fyrir sjálfan sig og í þessu

Bragi Geir Bjarnason

var að byrja í Verslunarskóla Íslands ef ég byrja á þér Bragi hvernig gengur þér komast í rútínu eftir sumarið mér gengur vel mér gekk samt erfiðar en ég hélt og

allt annað að í rútínuna með heimanám og félagslíf þar sem skemmtinefndin hefur gert besta að hafa okkur alltaf upptekin að koma okkur aftur í tómstundirnar og allt

ég held að ég sofi nógu vel en ég veit að margir vinir mínir sofa ekki nógu vel nei einmitt ég ætla að spyrja þig Erla hvað þarf strákur eins og Bragi að sofa mikið flestir á hans aldri þurfa að sofa svona átta til tíu klukkustundir á nóttu til að virka vel og líða vel yfir daginn en hins vegar er það raunin að

margir unglingar og ungmenni eru að fá

lítinn svefn og þurfa

upp með því að leggja sig eftir skóla

verður oft svona óreglulegt

sofið mikið um helgar sólarhringnum jafnvel snúið við já mikið rétt leikskólabörn þurfa alveg upp í þrettán tíma

grunnskólabörn upp í tólf tíma og svo fer þetta í ellefu tíma og við sem erum fullorðin þurfum svona sjö til níu tíma átt þú einhver hagnýt ráð fyrir bæði krakka og foreldra þeirra til þess að koma svefninum í reglu já það er mjög mikilvægt að skapa rútínu í kringum svefninn reyna að fara að sofa á svipuðum tíma á kvöldin og á fætur á morgnana líka á frídögum og um helgar það skiptir líka máli að skoða aðeins hvað við erum að gera á kvöldin hvernig eru síðustu

klukkutímarnir áður en við förum að sofa við viljum skapa okkur rólega leggja frá okkur

minnka birtuna í umhverfinu og koma svona líkama og sál í ákveðna ró áður en lagst er á koddann

þetta á bara við um alla hvort sem eru börn eða fullorðnir já klárlega börnin eru viðkvæmari fyrir þessu og ungmenni fyrir ljósinu til dæmis frá sem hafa áhrif á hormón í líkamanum sem heitir og hjálpar okkur að sofna en ef við erum í mikilli birtu þá akkúrat bragi margir krakkar á þínum aldri spila náttúrulega mikið tölvuspil og svoleiðis líka á næturnar

kannast þú við það er þetta eitthvað sem að þú og þínir vinir eruð að glíma ég persónulega glími ekki við þetta en ég á vini sem snúa öllum sólarhringnum við bara til að spila einhverja ómerkilega leiki og jafnvel ýta skólanum og félagslífinu til hliðar til að komast í þessa leiki og þar á meðal svefninum bara til að skemmta sér og sérðu einhvern mun á þeim eru þeir verr upp lagðir fyrir vikið vinir mínir sem eru alltaf að spila þessa leiki þau koma frekar

þreytt og segja að skólinn byrji

snemma og kenna honum um en eiga síðan

heldurðu að þau séu meðvituð um þetta sum þeirra eru meðvituð en þeim er bara sama á meðan aðrir frekar eitthvað annað og auðvitað mætti auka fræðslu um þetta eins og má um allt og en já Erla umræðan hefur

stráka og stelpur það er oft talað um þessa tölvuleiki um strákana og svo talað um að stelpur glími kannski meira við kvíða

þar séu sem sagt samfélagsmiðlarnir að koma inn og annað slíkt er þetta rétt er þessi tvískipting þessi svona staðalímynd er hún rétt ja að einhverju leyti er hún það

strákarnir eru örlítið meira í tölvuleikjunum og stelpurnar á samfélagsmiðlunum en auðvitað er þetta

þvert á kynin og margar stelpur sem eru mikið í tölvuleikjum og strákar sem eru mikið á samfélagsmiðlum þannig að bæði þessi áreiti eru ekkert sérstaklega góð rétt fyrir svefninn þannig að gefa sér svona eina eina til tvær klukkustundir á kvöldin bara án þessara áreita áður en lagst er á koddann er eitthvað sem ég mæli tvímælalaust með já er þetta eitthvað sem foreldrar þurfa að taka

á eða er það krakkanna sjálfra klárlega þurfum við foreldrarnir að vera vakandi fyrir þessu líka og líka er mikilvægt að við sýnum fyrirmynd og gerum þetta líka það er erfitt að vera að segja börnunum okkar hverju þau eigi að breyta ef að við erum síðan sjálf að brjóta allar þessar reglur þannig að ég held að við fullorðna fólkið þurfum líka að skoða venjur okkar já er raunhæft að foreldri geti takmarkað tölvu og tækjanotkun til dæmis sextán ára unglings

það er auðvitað erfitt ef það byrjar seint það er best að byrja snemma og byrja á börnum meðan þau eru ung þannig að þetta verði aldrei neitt umræðuefni en það er auðvitað allt hægt og hérna og svolítið

í samvinnu við unglinginn ekki að við séum einhver yfirboðari sem er að skipa fyrir heldur meira að taka samtalið og ræða

hvaða áhrif þetta er að hafa á bara líðan og námsárangur og annað árangur í íþróttum og fleira ef að unglingar eru ekki að fá nægan svefn ertu sammála þessu ég er sammála þessu já já mér finnst alveg stelpur vera byrjaðar meira í tölvuleikjum og strákarnir meira á samfélagsmiðlum og kvíðinn út frá því er að trufla svefninn og mér finnst unglingar á mínum aldri og börn á öllum aldri mega sofa meira já en finnst þér það til dæmis vera hlutverk foreldra að setja þessar reglur eða eigið þið bara að sjá um þetta sjálf mér finnst að þetta ætti að vera svona blanda af báðu og eins og hún nefndi að þetta ætti að vera samvinna því að á þessum aldri ef foreldri segir þér að gera eitthvað þá líklega muntu ekki vilja það nei akkúrat Erla þú hefur skrifað bók um svefn og þú heldur námskeið um þessi mál núna hjá Endurmenntun Háskóla Íslands í haust það er það er eftirspurn og það er áhugi á þessum

þetta sé stórt vandamál já vissulega og ég fagna þessari umræðu sem er að aukast mjög mikið og ég er að fara mikið inn í skóla að fræða og inn í fyrirtæki og annað sem er bara mjög jákvætt og ég held að bara með þessum hraða sem er í nútímasamfélagi öllum þessum áreitum sem við erum umkringd að þá þurfum við mjög mikið á svefninum okkar að halda og kannski margir sem ná ekki alveg að ráða við þetta allt saman og þá getur verið gott að auka fræðslu og hafa einhver inngrip til að hjálpa já hvað ef að til dæmis þessi ráð til dæmis með rútínuna og annað slíkt duga ekki til að koma öllu í svona fastar skorður og hvað er þá til ráða það sem við mælum með ef að mikið svefnleysi er til staðar er hugræn atferlismeðferð og þá er

algerlega kortlagt allur lífsstíllinn allar venjur sem tengjast svefninum og fólk fer í svona meðferð hún tekur um sex vikur þar sem að bara þetta mynstur er leiðrétt stundum hjá ungu fólki þar sem

til að leiðrétta

hvaða meðferð er í boði en ég er hrifin af

inngripum og svona hugrænum og atferlislegum aðferðum og kannski sérstaklega fyrir unga fólkið sérstaklega já Erla Björnsdóttir og Bragi Geir Bjarnason takk fyrir að koma í Kastljósið kærlega takk fyrir þá er Kastljós kvöldsins á enda við verðum hér aftur annað kvöld og við hvetjum ykkur endilega til að senda okkur ábendingar um áhugaverð mál á netfangið